ذات مرة عثر على مفتاح يمكنه فتح اي باب كان الفتى يمشي في الغابة وفجأة شاف المفتاح يلمع تحت اشعة الشمس اخذها بيده وحس بشيء غريب فهالمفتاح فيه سحر ارى انه يجرب يفتح على اول باب شوفه شاف باب قديم مهجور وحط المفتاح في القفل ولما لفه الباب انفتح بصوت صرير وكأن الزمان رجع فيه.